Ɓuri battinde e nguurdam am ko baaba am. Omo battini e yam no feewi ngati mbeɗe ɓallii mo. No ngollorto, no haaldata, no yahrata e no jotondiri e yimɓe fof. Mbeɗe ɓallii mo no feewi, o ekkitii kam ko heewi, ko mi hejjittaa.